Pues de lo que es saria ndtsue pues antes kauk lanu'u que raju que kuten mamit juy bake es de lo que es ngujuaung porque juy luju lutsajau y rapu pus es lanu'u pus kjat ne ngujuaung que peuk pu l'ejep jay y ngujuaung na'ua porque l'ejep que rapu mas mabe y to batsajau y después jay batja'a chi'i con niyie bat'u y ya cuando jay lu'uey jay lijiañ nik'ia kujuy va lembu bat'ey l'e ra juy bat'ey ndibiejen bukjuang mi'ia de pu kupex o karat bat'ey es natse'ey l'e para mana y budut para que l'eje que lakua que no malatut cuando ya manakje ne ngutsu'e y ne saria tas es batsajau con ngutsu'ue pus kutat nipem limi jay como chu'u kaung lanu'um saria pur ndtsue y jay pur de chipia kujuy es pur rapu but'ey bumjey nakje y ngutsu'e manaljuts mjiung pus lembu es con ngutsue'e kujuy y lo que es nibie kutue pus chu mani lembu bat'ey batsajau pues es con ngujuaung kadua bat'ey kjeik batjau con nguang batsajau ne nuy makua kiñiuy bakua por mi'ia bumjay par manai'ets re nguang kimbiep kjats ne juaung batsajau ne peuk se pa malajuts ne xichi'i y pa malajuts lo que es saria jay kute mana'ey nanjiuts saria mjiung pus kupu ya tumem peuk pero nduk se nip mbumjey pus rajuik es bat'ey kupu luju'u ranju kiñiuy kutu par manat'ey na. Naljuts saria mjiung o lju'u nuy kutu ndajap pa manal juts xichi <noise> pero mas mas chu ya karat ya es bumjey pur nibie kutue <noise> y de lo que chu jay kje'e chu ya lanu'u es de chipia bat'ey takem se ndajap kara re lanu'u va bat'ey jay ljuts mjiung es con napu ngutsu'e según que mas kutsa'au mjiung lu'uey luta rapu y chu ya pus karat lembu ya lujuts jay lo que es rapu jay lo que manat'ey naljuts re mjiung ya es con sania chipia ngutue lumey ndapejel ya nipep em limy rapu nduts'ue se kutap lanu'u jay batsajau de juaung si n'ia l'ey pero ya karat ya nipep mbakje rapu ya ya ndajap karat kusaut re kje karat pus lanu'u maiñ napu nguts'ue manatju'u manaljuts saria kipiay saria kul'eng manatsajau maiñ lanu'u bat'ey napu nguts'ue kje y limy nda ngutue maiñ jay de napu batsajau de mamu napu bat'ey batsajau saria mjiung saria mole rapu bat'ey batsajau maiñ pero rapu nguang se manat'ey manantsa'au ne ninyie pues es ma beje re ngul'ue neuk se ya ma'u nipep mbubajaiñ neuk se va ninyijil neuk se ya ma'u napu ne kua manaju'u manake manamajaiñ mana'ey natsa'au mana'ey nakjat mana'ia nameje y manjua pus lembu manatsajau mana'ey manaju'u nata'a con rapu nguang kua manaju nata'a bali sa lo que es kich'ijiñ lo que es ngumje. Lo que es mjiung mananjiuts por rapu nguang kua laju'u lake y con napu nibie kutue si es de ngujuang ma'ey matsajau rapu es pur de kunji pu jay batju'u batsajau re let napu nibie kutue y rapu nguang maiñ es de kunji kua laju'u lakeje y napu ngutsu'e pus chu ya tijian pu let ya nipep mbatsajau ya kutut rapu se batsajau karat pus ya es de kuba'au let ni'iat l'ey y kuase va bumang pus laju'u lataung rapu let se n'at l'ey de rapu ntsu'e de juaung pero mas chu karat pues mas kaung es takim jay mas es saria de chipia jay mas es pur saria de es ndutsue ya nipep kua mbake sania se mananjau saria kute pus con napu mut ya por que ya ndaljung pero si limy pero va jay nipep em jay kua mbanu'u em kunji se l'ey puma peuk peuk se va limy naljaung pero si kua lan'eje manataung pus kujupu laju lake y se mut pus mut pus kua manake lo que es saria xipia saria ndtsuerapu re kua manaju'u saria jay manamay manake.